जो जापान अ सेओ जापानी भाषा मुझ निवोनिया नीफोन बोलअ एतुका अर्थ अ उगते सूरज के धरते एतुका अर्थ जापान का जो सम्राट ता तेसका जो शासन ता सेया त अः पर तेस बैर कोई वास्तविक शक्ते से ना अः जापान मुझ बोद्ध घर्म या ओका घर्म अ मन्दिर या तीर्थ स्थल अ तेईके जुते चापल उतारन का रिवाज अ।